Yá vichí kaxakoté, inka inka tuun kuachi mai xa'a hí iñi xakaxhii xakaxhi mayun yitón uu xonañe'e, ma'a frijól de matitá yukua yukua yukaxa'a ta'a iki mai chuku'u va'a achiyuu nuu va'a achiyó yo frijol de matitá, yuu xa'a mayuká xavixhi xate dava kilo ho xalte cuarto yakavii kamakonyuu, yuu makoño makachi vava makachí chachixo noñuxi makoxoa makoxoa de barro ndeci cha'a yuká xavichí yi'á, ñiminuu manino xamani epazoté yuu kua chimino xi'i xinyukua xakuxhi xhinduchi'a, va'a va'a nakuxhi nruchi'a yukaxhaxi xa'a iñi manduchí de matitá va'a yukaxixi cha'a ihó xa'a kava'a kuña'a ndivee nda'a ti'yaka xanteo tinaká chakaxhi tiniaká, oxatiña tiva'a ma'a queso ñanaté taxhexi makexuá manduchi yuká. Yuxa'a <noise> xaiya taxhii ya'á taxhi ya'á chile corriente yuka xhaxi maixi ma'a, chi maxita ditá xixi manduchi va'a ha xuxaxhi noña'a avinka xa'a xotá manduchí yika kuxa xa'a xaxi maí ña' yuka xaxhí ma'í naduchi iho xa'a kava'a va'í koi yoyuukua inka comida niuu yuu ka'á avixhí, chaxaxi kovixhi hí tortilla kada icha'a ya'á chaya yuu kuá chichen nduchiá chi tinana chí cebolla chí ajo yii nomino achí, tuxaxhixo manduchá yo'ó akuchamakave ma'á makiya kava'á chachi chiuu makayachí ichí chaya'a chaxi chichaya'á oyoxa'a xandavii ño'o, oxai xhichí mana'a yata xhua kaxhixi makoño mayataxió chioka xhaxi, ñoka xaxii ma'a maya taxhiuá ho ho maya taxhii chin xhiin queso ha kuake maya'a tá chikuan nuu xhité kua ke maya'a taxhi noxhité choma kema'a queso va'á va'á. Kuake makenju kuki'í kuu kachin yuu kue xaxhí kuavai kuu fami'i, kuachiñaka inka chun xakaxhí chí inka xandii ma'a xakuu xiñuá nonrí chivanri ma'a café kua xhín, sopa de ma'a sopa xhii uun xhikan ndava'a xakaxhi nima'a xachilaka ñii totopo xí yukán xhitán ndava xaxhi ma'a ñañoká chikoxhi yuka nduka yikoxhin chon iño ñayenguó mientras ma'a ma'a maya xaya xaya oportunida xaya salud koke uni komi ka'a nayo'ó kuii kuiya nacitiya, nava'a nakochoka xaxhí maí xanyoxi maya'a kuachimaya xakaxhiaxi hay chón xaxhi ma'í.